<hesitation> koñondo xhí, yomaka kon cost <hesitation> bre, hi ihó ihá ján já kú ndód tayivii nán nixhi noma nomandril, mantil ni ján ndó chikachí, jakú chixhi ñá jakú ñakú cost <hesitation> bre té cost <hesitation> bre tuku já, dekú ihó ma'a viko, viko chí viko enero viko he <hesitation> junio reforma kudiko nriá ma'a viko ihó texeña kuñó jeña modu xheña hé yukutioxe ña ihó ma'a comida xheña chí, ihó ma viko ihó te ché kata che'eña, no ma'a kataxhe tichiña <hesitation> ó ma'a cervesa xhiña chen ñakú cost <hesitation> bre hé até ni ñonró.